Soa keny pozinao ty, akory keny nianaranao nipozy fa la mila mianatsy mipozy avao koa iaho zao, soa hanao keny!